Reh nutziyaq que nwa nib'an usar re' la koot p'ot y porque niwa nib'an usar nikoot p'ot porque la koota p'ot wula diferentes taqee' colores reh chi paam y la colores taqee' are' que rib'an reflejar lo que es la elegancia de lo que hoj la ixoqiib' ru'uum re' niwa nib'an utilizar nikoot p'ot porque la koot p'ot wula la significado reh lo que es los colores que quiere decir lo que es la emoción y la hoj re' la ixoqiib'.